बस से एक चीज रेवे जीके जरिए अपन अपना कहीं भी आ सका जा सका और अपने कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। अब जैसा कि आप देखते हैं तो लंबा दूरी का सफर पर एक बस सबसे बढ़िया चीज रेवे होगे। बस में एक तो अपने कहीं है एक से ज्यादा बेट सका मानाई बीस हो या पच्चीस या तीस हो या या फिर पचास मिलेंगे तो एक साथ ही कहीं भी आ सके जा सके। ऊके लार लारे ही बस को किरायो थोड़ो सस्तो रवे जैसा अपने खुद की कहीं भी गाड़ी ले जाओंगा तो उमे ज्यादादिक्कत आवे। दूसरी बात या है कि अगर मैं जैसा पानी हो या गर्मी हो नहीं तूप में तो ज्यादा कहीं है सब नहीं हो गए यह वजह से बस माव जाओ गो दूसरी चीज़ियां के बजाए ज्यादा फायदा मंद है।